Waagu masalak zak jaa lutisii yak annular waŋ kelegu ti, too anilaandaa nu jaa n̰ee wiŋ waŋ lutisii anilandaa too lolii windi, n̰eewi artee tiŋ andandaliya aasuŋun naadak, kachardak embegu waagu niyek kan kinjaa amgu, andadaliya, masalak yak wasa kaa siriŋ nak tiigu, likek ti beedum adaynu lel andanaŋ tee ti, lel andanaŋ waŋ andaka hornu ti, waagu andaka taŋ embegu ti, tii aŋaa niyek kan naa kay kan indasaa nas wujaa kaŋgu loo dariŋ nuunjadak, kaŋgu loo nolichandak kaŋgu loo non̰okikandak, kaŋgu loo nudumandak, loo niskiirik, sikiiri, lolii nindas turaŋ tiŋ. Tenee nuŋgu yer sun ti kaniinuŋgu adiltiri tenen ndromsun kaniinu gooran girim nun ner tal kanaa taazan ton̰on teetaanu jaa daŋdaŋ fan elek mii n̰ee deleŋ goosi, kalak kanigu tii aa ti tiara tun̰ergin ner tasandi tara, giraanu kaa maŋ mokoykati tara, kilnil nu jaa windisnu koosi, am gideenak tiŋ akarteenu, wakarii naa kudriyaa waŋ kudriyaa niniŋan ti kudriyaa yowoo ti kudriyaa yak jaakiraa ti, solokoo ti momoŋoo ti, lewit tiraka deeti maŋ kaa Beenak gin lewik sire daba sire, manaŋni, kaŋgu dum dabizirandaanu lutok ke tekek kusaanan driitek kay, am tara kay waŋ. Hor winiw naŋ andirandi, tandaanu maŋ sajal mindrii gin ner lolii moŋon yak kudriyaa too kaa kudrdii naa nus taakaa, barigu faasa meyanda, faasa keyii nu jaa n̰eetiŋ kaŋ gu dum barik gin ner wurŋan barik drep gagaynu, lutoo yak jaa nek jee taŋ naa neenu dumnaanugu n̰aaman tek kaa baanan ti gaatee ti kuriyaa ti wiri too nu jaa kudriyaa tiwiri, komolooti wakariinaa menii waŋ tindan tinete, aa tirka kaŋgu, elek weyiŋ jaa aa tiraa chaatibii yaŋan chaatibii koroŋ orŋoka weyiŋ jaa kuligu aa andiraa, orok mukun̰I sun duguk mukun̰erka kay naa kalak nis kiyaa, kaŋgu ziknu hor tan, kaŋ nikagu tii kay toonugu kaa niskaa jee tisiŋgi, ketip sun ndeŋee lutoo yak eyek. Erik tiigu kaa galam irigu kaa luwagu kaa kitaabaa nu kaa, hiiran nu kaa fegik wenigu kantusii waŋ aŋaa lolii wi, lal sun n̰aamee, kaŋ waagu balsun kosoka, tenegu kindidisni, baldaa iriinu jaa n̰ee tiŋ niŋgeerii ajas kiranni, tii tasandi, kirani tas nokoy kaa, gasi, gasi, aa tiri noŋorik kan harji nindriyan am wey andriika toosii nu lutoo yak jaa awas taa daa manjilkutuu kijtuu menin nindaanu, tiŋgu ti taa artee ti, taadaa manjilkutuu nu jaa n̰ee wiŋ taadak jee kan kutup yak jaa nimiree nilee irii waŋ tiŋ kolii gisek jee burak jee lolii manjilkutuu tene, burak jeen jaa n̰ee wiŋ kimbiŋgeerin, mandakal giniŋ gisak tindi, sagargu kaa drabagu kaa aasuŋun aa amaragu kan. Wenee kelee gisek tindi, jul sungisek yak tojom giniŋgu ti taa arka nilee, n̰ek tiŋ gisek tenegu, zaman nun tii weyti dahaaba hilgee nun tojom irik waagu tii kasin̰ii neendrik, annak teri, annaa tika ti, n̰ee ta am aa ari bee owuŋgoo, lutok yak tii jaan̰isii lolii melegu ndoroo ti wiraa tiigu, taani, wujaa tek kaa tindi, dolo awsandak tindi, tiigu kan ti, waŋ lolii andaka jaa jaan̰isii tojomgutendri, anti lik ileegu jaa kasin̰ii ti tendri, anna tika ti lutok ileegu tii tojom gin karan ti aa tirii, am weyiŋ irii waŋ mir embek dinak kokon̰ii akay, kokon̰ii kokoonu jaa n̰ee tiŋ kaŋgu gagaanu kakalak nenegu kasik kan yokoyin, ti n̰amuntee ti, aa wir tiŋ wandaan̰ir hii wir kaa haa annaa dum taanu, lutisiinu ndiŋirii, riyaliinu ndiŋirii kelet jee nuŋgu ndiŋirii. Ari tandaan̰iŋarka lolik tiyandaa kaa, lirwaagu dolok won̰o, dolok worŋogu jaa riyaalayek tek ti, min sudan n̰eeta aramgidak wujaa gun mbaka andiron odombornin taya, tek n̰eta aa ari kay yak feriŋ nak taa kaa, ilii sun tindani, iliisun tindak konik waagu tenerik tambay «Hesitation» fegigu ari, waŋ koliyoo nu bakaa kaawi, am wey wiret ti suu bada ari, andriyan wiret arandaanu lutok tukunun sajal andriitan, tiŋ wasa naa kudriyaa menii manay wakari naa waŋ hedimee lolii mukunoo teri hedimee menii yak jaa maŋgu kaa nomorir nu, hedimee manazamak yak jaa kolii mugu ger nindrii, mabaŋ kaa, aramkitak kaa burasii too kaa, tiŋgu gernindriigu andaka. Maŋgu tal tal kaa tondroŋo, annaa ti wasa am yagiran awuritee ti, nunjaanan ndek wujaa, ŋalaa kuliyan taadaa waŋ annaa tika maŋ muŋgaandi, muŋgetee kan kaa jaa kaami, loolo mandakalgu tii andaka aŋaa, niyek kan naa leelewak ti, n̰ee ta leelewak ti ari, tii jul sun aŋaa niyek kan naa noolirek ti, n̰oolek ti harbat tiri lolii, wasa kaŋ kaakika wonjoo too, waŋ jaa feriŋ teri bee owuŋgo. Misik nu andaka durdur nun, durdur nu jaa ndakalaz tika, kaŋni wawaynaŋ n̰ee wamanda, siŋnu gis woroŋka ti met ayaŋandi, kaŋ wasa aa korŋoo nu waŋ dumnan, wey en̰iinu maa walaa, be kalak kenik triki ti karaa, jul nandaaginak ti. «Hesitation » naawaa ndrii am n̰ee alliya lalay embee waŋ fiyan andakati tigin jaa tafii baar suŋ bataaniyee embee baar suŋuŋ draban̰iŋ taa kaa, kan̰iŋ taa kaa, girnak taa kaa, garchiŋak taa kaa, n̰ogun taa kaa, kunjijee ginak wujaa fiyaa yak jaa, galmaa nun taka siŋen kaa gumsay wurŋan, n̰ee nindrii nuwin yuusiŋar wasnu windriini, maŋ kaa jaa masnu mindrii tee ti, lewit kaa kirŋan lewit siŋee nu jaa n̰ee tiŋ mii yokoy wasa luŋaa waŋ nokoy nun taŋ konii nun ner beedum mii liigu giday gagayka taŋ tenee nun ner tenegu tinerka kin̰arka aa suvun chatat kiriŋ tee ti. Maŋ andaka andri nindrin mi zaman tijee wasa naa waŋ inda wiin̰e n̰e lutok yak jaa siriŋ nak bada orŋok riyaalayek tii gu nohoo n̰eeta tiskiiri tii, maa wetirgu tindigin n̰aa jaa tenee, waŋ jaarigin koyok siŋen kaŋgu yadi koosiŋen tii konirandak ti, tiv nelek ti, wisi tineenu, nattalandaa wi, am kosiŋen alaakaa, tii enderen tan wuŋin kaa anaraa nu jaa here kaa tirchee kan aamat zayka maa ti loo manaŋaanu jaa, n̰an wabayintee, ti am aa tiwir met anditan, taariŋ anduy tiŋ jaa nutimirti, ondorkoonu, taa wir tan, chintok aa wirik jee tiŋgu ta hedimee yakmaan̰ii kaa. Aawirii kan suŋii, tisii nuŋgu, bon̰ nun ner bon̰ nun kok sundar martee ti, tinilandi n̰ee kileerik waagin ner bada sun jaa, maŋ menii irii temterem miri, «Hesitation» sasalaa kukuyaa naa nokoy tiyay nu, oli nandana salaa ti ndaŋ ndaŋ taariŋ anduy aŋuu fanan ti ayaariŋ ni degiigak jee lolii annaŋa n̰e ta degiigak jee annaa orŋo, waŋ anŋaa niyek kan naa hor ti, barik tii gin kaŋgutayaanu tonoyintee ti, noni yak jaa see kan naa ti seesereŋ kan naa ti, daŋ kaŋ korcholi korcholii nu jaa n̰ee tiŋ wala awsandi, hee n̰armak wa mii lutok yak korcholin dukunogu nar, tal ner ti ndaltee ti, kay mootooonu waŋ korcholii wirka, maŋ minchaakaa nun jaa talner tusurka murbon nu, ndalaa ti miri, ndalaa yak jaa habar neendada let dii tiŋ nokoy wala habar nambay let daandaa tiŋ nokoy nundurbon. «Hesitation» waŋ sundar subade yes tirŋee naŋ jijilii nun ner jul ordinaa tergu, anaraanu hor ondonoonika jaa tenek tindaanu kumbuu jetee teri, ofo aatiri lanjagu baa sun, hi am kaya lanjatuu kay osurti sii yitii nas kelee, gisegu faanan ta wujaa kar embee nin̰aŋ taa araa, ha tiŋ tii tan lala lutoo tiŋ n̰ee tiŋ onjul ta annaa taka, gisek yak siriŋ nagu jaa saasuŋun ti onjun tee tii am awsandi kav wey aa kurŋok konik waagu, maan̰ik jee yak nirŋaanuŋgu, dumnan nu miiguti mbuyo hedimee waŋ mii, nenee ti, nenee ti, n̰eta kaynu kaŋ siriŋ gak ya jaa kindagin kolii kokon̰iinuŋgu dittir dumnan kaŋnun ner gin̰aa kaa waŋ hor tan meniinun tan maŋ mindrii nun tanu jaa tuŋutuu nanaynu kan. Kammachuginiŋnu kondoŋnu joko ŋalaa taraf, ay waa aa korŋoonu, Minji gin jaa, kaŋ kal Minji kin kaa kajay tan, am lel ner jaa nu ulok suŋun tut suŋ nar, kaa tin tin yak serem lokoyaa, bet zan «Hesitation» weyiŋ ari dum akaynu, alii taani lalay ambay, lalay mambaayee kudriyaa, kokoroo, kuchaa, kudriyaa mendrii laala lolii ti, loliiti loliiti komoran tita bee hacha awasgin, n̰aatiŋ aŋgu jaa andadan̰iŋ tegu, am maa kudan adisar eyegu, wey bee dum kokon̰ii kan kamban̰ii kan. Mama teri maŋ taariŋ taa riŋ an «Hesitation» n̰aatiŋ kay waŋ kelee aa wirnu nokoy tegu, am wurŋan won jaa bee alkan ndrip tirŋan, lel ta awchataa n̰ey weyiv aasuvun milari, kalak, kalak n̰iŋgalagu, hediyee nuŋgu. Chaawar tiini, him taarin̰ nu zaata andalaandi, kay nu waŋ nduk kaasu dittir walfay taa, wataydaa annaa tani, annaa tika, waŋ tenee teket degiigak ottukoo tuur tandaanu jaa ottukoo sittal, ottukoo mendrii, ottukoo iyaa annaa tiyoonu, yowoo ti ikaanak kaa ottukoo asaal winil ka «Hesitation» awsandi lutoo waŋgu weeyiŋ irii waŋ taa ari su calak kajii ayaariŋari, guliyak ti duunak wasa wegitaŋ ti lutoo waŋgu okunoo kaa jaa, ordinaater gin kombiiter gin ndorkun on̰tee teri. Ofo aa tiri lanja gu baa sun, lanjak kaa jaa baa daa tenaa mii kelek weyin kelek mooto hun n̰eeta weyiŋ wiret ari, lutoo yak lolomoo, mosoloo, tinjibaa nun wujaa taa ari, aŋgu taariŋ anduy ayaariŋtee aday, taŋ kolii mamay ka deyk yaariŋan awuraŋni, wey dum tuyo waŋ kaa jaa nunjaanan ti, n̰eeta maa tiyanda, wey wasa tiyo waŋ nin̰aŋ takalaa adakaltan tandrakandaa kaa tindeeni.